संसार मा भोत लाखो तरहका पक्षी वोन्दा अर उते बचोणो सरकार भोत काम कान लगी ची पर जन मैन-मैन पक्छी छिन तोता छिन अर ऑस्ट्रिच छिन ऑस्ट्रिच भोत मुश्किल से मिलदा दुनिया मा।